سمپل سوپ کیسا بنانا بولے تو سب سے پہلے کیا کرنا، فریش ویجیٹیبلز لینا فریش ویجیٹیبلز لے کے ویجیٹیبلز کو اچھا واش کر لینا واش کرنے کے بعد ویجیٹیبلز کو کٹ کر لینا، چھوٹے چھوٹے پیسز اس کے بعد کیا کرنا، ایک باؤل لینا، ایک پریشر کوکر یا کچھ وی ایسا باؤل لے کے اس میں پانی گرم کر کے اس پانی کو پھینک دینا پھر اس کے اندر پھر سے پانی ایڈ کرنا، پھر اس کے بعد جو کٹے ویجیٹیبلز ہے وہ ویجیٹیبلز ایڈ کرنا، پھر اس کے بعد اس میں تھوڑا نمک ایڈ کرنا اپنے مزے کے حساب سے پھر اس کو چولے پہ رکھ دینا ایک آدھا گھنٹا، یعنی تو <hesitation> بیس منٹ کے لیے جب وہ چولے پہ رکھ دیے، چولے پہ رکھنے کے بعد میں آٹومیٹکلی جو ویجیٹیبلز کے اندر کا جو جوس ہے، پروٹینز ہے، وہ پانی میں گھل جاتے ہیں پانی میں گھلنے کے بعد وہ تھوڑا سا پانی گاڑھا ہو جاتا، وہ رہتا سوپ اور وہ سوپ کو گلاس میں ڈال لینا، یعنی تو کپ میں ڈال لے کے پی لینا، جس کی وجہ سے اپنی طبیعت ایک دم ٹھیک ٹھاک رہتی